Iyaro tauwede ku bangsana telli lao mabbelleng deqna runtuk addecengengnge tapiq ku bangsana telli jujur i adecengengnge naruntuk afaqna i fung allah ta allah nafuji manengngi tauwe ku bangsa telli jujur i jaji ku bangsa mabbelle deqga naruntuk addecengeng jaji ku bangsa laokiq mencaji tau jujurkiq afaqna ku bangsa jujurkiq iye maneng nafoji tauwede